Ehe! wanyama wenao akiyi ni makui, nguku, nimpunda <hesitation> m- mlalihii nilombe. Kalibia wanya wose wana akili, kwasababu mnyama ukasema nae alewa, ukamguusa haika. Kama nguku, nguku uka- ukaena mtulubeho ongo amba umtambikie ili ahauki kahaukaa hekaguu kana wakuteka ukoo aitaa. Sasa wanyama wose wana akili kuku na akili, mbuzi wana akiyi, mawata ana akiyi wose wana akiyi wanyama wetu.